Pues arros xowayey estes satajcan ocupar ningüy sarangansarangan haw chaw dearros sayacan canela saacgan tuan arangüw lno las dechaw quieayacüw paniel ngieyeste olonoc las dechaw olonoc micolor laga maw naquic ey aw ajmot nambor micolor tuan sarangan sepnütien maquief quit per guey nicants sayacan michupin sayacan miajo más misüjc atuquiey sarangan a rros tuan sarangan arros atuquiey a niquic par moel atuquiey a wixowüxo nawec atuquiey tuan este agust ipilan müt tuan sarangan ese paranotaran maquie nipantscac tuan atuquiey pues ningüy nipilan jmod co cada nipilan andiüm arang atuquiey sarangan este arros pues gey iagiür este pues guiniey mond ingiüm ajot pirang pirang duls ajmot este apiüngüw nipilan ningüy lecharros asajüw nguiellanasey maquiej paso canel atuquiey arangüw maquiej lech ngey nawet giey ajmod anoc dulz atuquiey y apálwüx ajmot comidar a nipilan tuan.